<hesitation> manfaat sikat gigi, manfaat sikat gigi tu jelas buat membersihkan gigi kito kan, gig-gigi kalau dak kito sikat lamo-lamo kan lah macam apo be kan juga <hesitation> selain buat gigi baiso nyo awak prinadi erring pake siakt gigi ni <hesitation> yang lah dak tepake buat bersihin motor pas nyuci, nah guno-guno nyo tu yo bersihin yang bagian susah di jangkau kalau pakai spon cucian, kadang kalau awk nak semir pun jugo pakai sikat gigi cuman sikat gigi nyo yang masih baru kareno rambut sayo ni lah banyak uban nyo, lah kareno rambut nah itu sayo kalu semir yo pakai sikat gigi itu nah <hesitation> yo mau dak mau awk yo harus rutin semir sekali gitu, kalu nyemir nyo iyo pakai sikat gigi.